طبعاً في الصحراء راح تاخد معك موية كثير, وأكل كثير لانك ما يمديك تسوي أي شي, وراح تاخد معك <hesitation> وممكن والله أروح آخذ معي مكيف, لأن الجو ما راح يستحمل, وتاخذ معك خيمة, عشان تقعد فيها, و ممكن هالشي الخامس إللي تاخده, <hesitation> مثلاً حصان مثلاً عشان تستمتع انت وقاعد يعني, تظيع وقتك.